अन्ग् <hesitation> कोन्सर्त् अरो स्पोर्त्स् गमे ने वित्रओ। कोन्सर्त् औ थन्ग् नैअ बन्ग्सेने। भिपर् थल म बेन्द स्पोर्त्स् गमे कबुअ अन्गि मन्। <hesitation> कसरि म न ब थन्गि नुअ। <hesitation> स्पोर्त्स् गमे कबु जेरे बन्ग् म जन्ग् मन् न इम अवम् त्से स्पोर्त्स् ने गमे ने खिल जादे ब। भिपर् औ थन्ग् न म जन्ग् मन् न जेरे फुत्बोल् ने गमे थै ब। <hesitation> भिपर् फुत्बोल् गमे ब म अवम् त्से म <hesitation> जन्ग् स्पोर्त्स् ने <hesitation> तुर्नमेन् जादे ब। भिपर् औ। केन्तो कोन्सर्त् औ थन्ग् न बन्ग्सेने म <hesitation> जन्ग् मन् न। करुअन् कोन्सर्त् औ म जन्ग् म जन्ग्। सिन्गर् प रओ भै ब। भिपर् औ न्ग तेन् थल म। लग फर्ज। <hesitation> लग फर्ज थन्ग् न नैअ। भिपर् औ एन्जो खल म न म जन्ग्। <hesitation> अम् फै जि हेतु गान् <hesitation> खन औ न बन्ग्सेने म जन्ग् नन्ग। <hesitation> स्पोर्त्स् सबु म जन्ग् नन्ग। केन्तो कोन्सर्त् औ एन्जो खल म न बन्ग्सेने म जन्ग् इसे। <hesitation> कोन्सर्त् औ थन्ग् न <hesitation> नैअ। लग फर्ज पुति खल म न हैय। <hesitation> मसन है। स्पोर्त्स् सबु थन्ग् न न पुति खल म न हैय। केन्तो कोन्सर्त् प रओ बन्ग्सेने म जन्ग् नन्ग रह है।